To ta tammbewan ndira <hesitation> vɨna memeni domin mɨn mɨn midzihɨ kakan kaka nuwɨn midzihɨ kuma mama tuwɨn midzaku, baba nuwɨn midzihɨ kuma a gɨramma wiham nitlinu tam ma mi mi tlama mi marma wi tam ma wiham sibadɨ gɨrama tuwahɨ tm ma vɨna memeniyu kuma har conakɨn mima iya am mbate wi shinakɨ tuwahɨ bayan bayan bayan bayan a ɗɨngɨ ta meme niyu conakɨn mima wi harshe ba mima shinakɨ ba midabi ɗɨnga dɨma vɨna memeniyu kuma du e mine du e- miye mara ghama ma tansu virkakɨ ta midzihɨkani tam ma wawa sɨmu ai mɨna ɗɨma wankwa conakɨn mɨndu mɨn ma ɗɨnga vɨna meme iyuwa mɨna takanda wankwa mɨn du mɨmma ɗɨnga vɨna meme niyuwa mɨn fa wane mɨne ɗɨnga conakin kaka kaka wje na mahɨ kakanu kakanu conakɨn ndyam memeni haka gharaho niwan haka mɨn karankaya ghamuwin mɨn tlawan ma ngimu conakin mɨn ndi miya. Koda conakɨn tabaiwan gan conakɨn mɨn dɨ ɗe midzai ta turai yika <noise> mɨn dai dɨ vɨrkuwin miya du mɨn sima vina memeniyu ai dole kutɨ kama ga tsahu tsoro mɨnka gɨra conakɨn a virkɨwan ɗe memeni dɨ wai a virkɨwana ngimu a'a baba nuwin conakin tɨ nda vuwa miya a bata ma ngin dɨbi tsɨguseyi banletane mɨn gwarjuwin ɨna irin varai natlɨn shinaku tɨndi miya kɨn mɨn gwarjuwin miya mɨn ɗɨma wayo gan miya mɨn ɗɨma am gan miya sannan mɨn vɨrka wutlɨmi gan miya conakɨn du mɨn ima vɨna memeniyu ko mɨnma a shinakɨ irin vare ba- ba- ba ni memeniyu ai dole kutɨkama tiya tsaya tsaya mamaki saboda haka mɨn- mɨn ma wi sinakɨ ba zira memeniyu kuma har conakɨn mɨn mihzihɨ kuma in allah ya yarda wutlɨmi niwan ma kwa yarda ghɨnsɨ kani mɨ gyagiyatlɨnma vɨna baturayu mɨ gɨratlɨn ma wi darhɨ a nakɨn kɨn tɨji ba mɨn mara iyahiyusu har conakin vɨna memeni ja vɨniwin kuma mɨna ta ɗɨnga ti kuma a ɗe yardakɨ ta ghɨnsɨ. Muma kiya ghamun coonaki diga vuuna mdmdni coonaki ai nduma kwahiya sinaka hamba dimau ba sine hamba dimaki ai ndizuwa vuuna mdmdni tamu mun ndiridzihi coonaki mun zuwa vuuna ndiri sabada tabiga ne domin tlin tirama coonaki tlinata vura tline ta vara di shinaki badi mara gharoho ruma ko na kakanu nima tlinata varau saaka diga wan faadin hamba atsi amma ghinsi bu du dumaku coonaki ai tii ghinsi budu a dima haks a aduma dai dai gikauda ham <noise> coonaki mundu dzibuzihi mundu mume tiya diga vuuna dzibuni saboda muntai ya muka diya vuuna dzibuka mun di hamba atsin a ta ai shinsi badu dumuwanka coonaki ndm tikani coonaki tidi dima hamba atsi jika tanu dima dai daiyu ghinsi wara sinaki duma daidaiyu amma ndidimuhu dzibunzini tanu muma diga vuuna mdmdnu saboda ta bi gand atlin tabi gand a sibu bami dai wutai atlin mun mddzinu ta atirun kalaki kani ghinsi ndi diman daidai jikauda a zuuwan ani muna mddzihu nda aika diga har minata naya maka digaka ni ham ham ham hamba tlin ma daidaiyu ta aid a da to da mana dabu ghinsika. <noise> mun munata naya wiya naaki muyi muda ra buduwa coonaki har munfa mun a vuukan awawagwani ndidu wai mama vuuwa gwahiya kuma mu gwarzau wan ndaa vuuwagwahi don a vurkgyata vuwa gwahi coonaki wamba tadu miya a vur kusu jika ko a vurkuhu jika ko a vurkuhu jika kaduna ko a vrkuhu yika kano dama fa ginms ma maji shinakina mdmdni to dole fuu faa gwarzuhu fadi ga fa diga vuunatlin yika hamba fiiba mara fiiya dima anfani ina tlin domin lokaci badata diga kutika hada hamba ban coonaki diya mizuwa warharo irin bamiya mara kaka nunima ina gharoho nima tlinta dimau mi zuwan coonaki mifiyatu bangard wuti bumiganand ghinsi daayi ko mi gand miya miyama miyau ko miyand miya dima ji mi mara ghinsa nduma aa kawai ndu tikina gangan kawai faa zabazabu faasai tal afiiyahu kuma fadime hamba fiiya hu to ndimu wankau ndiyadda ghinsi coonaki ta fiiyatu taka fiiya tsuwa ka ndu coonaki naka tsiganakani fa mara siba ndu sinshu ndu aa ai saka dima wanka nduma daidaiyu. Wanka ji daidai wanka nduma daidaiyu to faa kullum fiiya makara kuma kullum fiiya mara saukiado kalaki ban a fatatu dimau kullum fiiya mara sauki don har fiiyata naja nduma daidaiyh ka dimaka faada gandgan ashchamba mun dima kani da mun dima daidaiyu dole faa mara ghamahuma ndaa wihamkani fazuwau fa zuzuwai ko fa vaii domin miyata naya nduma karamin falala a hiramau saboda haka zaiyi wahala. Zaiyi wahala mun mudi midzihu ndu munma diga vuuna mdmdniyu muta naya munka diga vuuna mdmdnika mun di hamba atsi to mun dimau hamba atsii domin hamba zai kika a ghinsi kuma yauwa mun mu diga munda ghinsi kuma daidai yu yauwaa don minke digadu madizai wand mun diga wanka munata ta kaga kalaki martlasi munata gari ghinsi duma mau daidai jikou ba buda anaka shirika akamata ndi zuwai ko kuma ma batuda viikamma tatla ndi mara gyamusi midzihi ndu digaiya inati amarmau hamba zai jika nuwi tinstlu ndi digaika ndi diyaka amma a murmur gyama digikou to saboda haka wanka mundai aghama tamba ya bafaa diman mun mun midzihi kuma har coonaki vuuna mdmdni muna diga tii kuma masha allah muna miyawan intii avanuwan kagu hamba mumara jika kuma diga ri vuuna mdmdni ndima hamba atsi tira ni.